Pour nga liggéey nga am xaalis ndax kilyaan boo eb daŋ koy daf lay fay. Moom ngeen di oto. Jakartaa tam ba tay noon la. Dangay eb, yóbbu ko mu fay. Soxla boo am nga doxi ko ndaxte su fekkee amuloo oto danga dem nga fay nga dem waaye soo amee sa oto boppa nag heure bu la neex rekk nga jóg dem.